عشان تكوين التيشرت، تحطين التيشرت على طاولة مستوية، وتخلينها دايمًا المكواة على حرارة مناسبة، بعدين تبتدين <hesitation> من المناطج الكبيرة، تبدين بالضهار، تبدبن بالصدر، بعدين تمشين على الأكمام والأطراف.